اصلو كده عاد ياجماعه في ناس زوقهم عالي وناس قيافة وناس راقين البشتنة والكلام الفارغ لا بيشبهم لا بيجي بيجنبهم وفي ناس غايتو خليني ساكتة أخير